ازاي أن احنا نربط الشوز أن احنا بنمسك الرباط بيبقا هو ناحيتين بنبدأ نتني واحده ونلف عليها التانية وبعد كده بنتنيهم ونطلعهم من جواها تطلع اكنها فيونكة يعني